Kɨnɨnɛkǝ ŋ́ née yee mɨ ŋ náa nya tɨtatɛwǝ rɨ oŋuŋkǝ we wǝǝ. née yee cuwǝ mɨŋ siiri eniŋ ri eni. Wǝ́ tǝrɛ wɨ leh demɨ wǝǝ nya naǝ́ǝ tɨrɛ wǝǝ mɨ ŋ fuu nɨŋ tɨ ŋ haa pɨrǝŋyǝ. Kɨto mɨ nɛŋwǝ wɨ kaamɨ mɨ otusiiri wɨ kaamɨ mɨ cuyeesiiwǝ sa, kɨ wɨŋ toŋ mɨ rɨ gukpǝ kɨ wɨ ŋ toŋ mɨ epipǝ ke.